Ün'escürsiun ëntà vëddi ëndua deve andé perché se vade ën muntagna a i va 'na certa atresadüra, tipo zaino, scarpun, causetun e ënvece ënt i autri post, l'escürsiun a pudrìa ese ënt ël dezert anche li, se l'as nen l'atresadüra giüsta, pöle truvé dë dificultà e l'escürsiun pöle feie ën cualuncue post ch'a t'piazu